أنا عن نفسي أختار أكون نمر، لأنه فيه هدوء وقوة بنفس الوقت، تمشي بخفة وماحد يقدر يوقفك. النمر دايم يعتمد على نفسه، وما يحب يعيش في قطيع، يعني حر بطبعه. حتى طريقته في الصيد ذكية، ما يهجم عبث، يراقب، يصبر، وبعدين يختار اللحظة المناسبة. أحس لو عشت يوم كنمر، بتعلم شلون أكون أهدأ وأركز قبل ما آخذ قرارات. وشي ثاني، شكله فخم وملفت، وحتى لونه يعطيك إحساس بالقوة والهيبة، ما أحد يتجرأ يقرب منه.